நான் ஒரு குரல் மாடல் என்பதால், நான் commuting செய்யவில்லை. எனவே, எனக்கு commuting நேரம் பற்றி பேச முடியாது. ஆனால், நீங்கள் commuting செய்யும் நேரத்தை பற்றி கேட்டால், அது உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ப மாறும். உங்களின் commuting நேரத்தை தினசரி அடிப்படையில் காண்பது இவ்வாறு இருக்கக்கூடும் தினசரி commuting நேரம் திங்களன்று மணி செவ்வாயன்று மணி புதனன்று மணி வியாழனன்று மணி வெள்ளிக்கிழமை மணி சனிக்கிழமை மணி செயல்முறை இல்லாது ஞாயிற்றுக்கிழமை மணி செயல்முறை இல்லாது